يا خوي إذا كنت تجد صعوبة في الإستيقاظ مبكرا جرب تسوي لك روتين قبل النوم، يعني حاول تروح تنام في وقت محدد كل يوم، وتخفف من استخدام الجوال قبل النوم، ممكن تحط المنبه بعيد عن السرير عشان تضطر تقوم عشان إطفيه، إذا تقدر حاول تسويلك نشاط صباحي تحبه مثل المشي أو شرب القهوة، كدا بتكون عندك حافز تصحى بدري.